ال-الجبال افضل الجبال، لانها تتكون من صخور صلبة وتشكل نتيجة للعمليات التكتونية مسل الرفع والانكسار، اما البحر يتكون من الماء ويغطي جزءا كبيرا من سطح الارض ويحتوي على انواع مختلفة من الحياة البحرية، لزلك فان الجبال ممتعة اكثر من البحر.